التحكم في الحيوانات ، واو والله وااااو والله ودك تتحكم في الحيوانات أكثر من الآلات .الألات أي واحد يتعلمها. لكن الحيوانات مشاعر وأحاسيس وفي حيوان متوحش وحيوان أليف، و وأن تكون تقدر تفهم المتوحش والأليف كلها مع بعض هذا يعني هذا <hesitation> صراحة خطير. التحكم فيها يعني أنك تستطيع مساعدتها في العيش بشكل افظل، <hesitation> سواء في البرية أو المنازل أليفة أو أو أو يعني أليفه أو متوحشة. الآلات مهمة لكن كل الناس تجدر تتعلم علي الآلات لكن ال-الحيوانات تعني الكثير يعني من حياتها الطبيعة والنواحي الإنسانية وكذا.